<hesitation> Ny vorona indray an, rehefa mifandray an, dia misiotsioka. <hesitation> Ilay kio kio kio eny a- eny amin'ny hazo eny an, na eny an-danitra eny an, iny no fomba fifandraisany.